Nuwonu nɛma a o ma aro te diya sɛre o vɛ ji aro naso mɛna mu besosi to bewobe nɛ a zenu zenu to o tawɛ a o zun mu mu yi leɓa nucoza lo tawe aro zun mu mu yi sin ma mu yi ɓɛsin lo yi diya mu culɛru mu ɲusin dɔron aro san mu asa toro zun oro be tuwa mibin aɓɛ uwa be tuwa mibin a uwa to ho kalitera so lo tawɛ aro aro ji aro aro se